Ny sakafo biôlôjika dia mahasalama lavitra noho ny sakafo nampiasana akora simika. Mahavoan'ny homamiadana ny sakafo nampiasana akora simika. Misy antioxydants <hesitation> natoraly kosa ny sakafo biôlôjika no sady ambany ny tahana nitrata ao aminy